قالوا والله يكفينا شر القوالة في هدوم مقاومة للمويه يعني لو دخلتها في المويه وطلعتها تلقها ناشفة زي ما دخلتها وأنا بصراحة دي معلومة جديدة علي واول مرة تلاقيني في حياتي ما عارفة عنها حاجة كيفين يعني تطلع ناشفة؟ ده كلام شنو؟